आप लोगों बहुत अच्छा पाटी देवेच्छे इसब आप लोगों कैसे। कर लेवेच्छे मतलब इतना महँगा चीज रखेच्छे इतना खर्चा। उठावेच्छे आओ साथ साथ इतना अच्छा वेवहार रखेच्छे। सबसे बढ़िया बरताओ करेच्छे आओ सबके आपन पाटी। में बढ़िया से बुलावेच्छे आओ पाटी में भी बहुत तरह के। चीज होखेच्छे जिसे खाना में भी बहुत अच्छा चीज। रखेच्छे आओ पुरा सुन्दर से सजाओ जाके रखेच्छे जहां पाटी होखेच्छे इसब आपलोगन कैसे करलेवेच्छे।